Misy ny akanjo ah tatera-drano de misy ny tsy tate-radrano ah ny antony ah de arakaraka le lamba nanaovana anle akanjo, raha ohatra hoe lamba tsy tatera-drano no nanaovana ilay akanjo izany hoe <hesitation> ambanimbany ny pôrozitehany ah, pôrozitehan'ilay lamba dia tsy tatera-drano ilay izy, le akanjo. Fa raha ohatra ka mifanohitra amin'izay ah de tatera-drano ilay akanjo.